Azoko antoka hoe ampy tsara ny proteina ao anatin'ny vatako amin'ny fihinanako sakafo tsy misy hena de miezaka zah mihinana <hesitation> sakafo betsaka proteina toy ny ronono, akondro, fromazy, ny trondro, ny trondro mo izany tsy tafiditra ao anatin'ny hena.